Hiki ke pilikia nui nā holoholona i ka loli nui o ke aniau. Inā loli nui ke aniau, loli pū ke ʻano o ka ulu ʻana o nā meakanu ma ka ʻāina. A ke loli kēlā ulu ʻana o ka meakanu, loli pū ʻā ke ʻano e ʻai ai nā holoholona. A inā loli ko lākou ʻano ʻai, pilikia paha lākou.